असपष्ट ड्रेसिंग गर्नु अाम। चयन करदे सलद मुझक काकड़ी प्याज लसुन चकुंदर कर काटि। तब तौन्दो ओलिव ओइल नींबू का रस काली मिर्च मिलाके सलद ड्रेसिंग्स करो।